Dunseko ti mam ka bɔta di yele de la sakua. Se'ere ti mam ka bɔta sakua yele la de la; a ni dɔla ita la nimbɔ itegɔ ŋwana, ita bɔle bɔle, tara amiŋa dɔla iila nɛra, duula nɛra, ti a tuuma pu'ɛ. Sakua ta'am kɔ'ɔm kɛ nyɛ fu kaam n ze mɛ, kɔ'ɔm nyu kaam la za'a waabi gee nyɛ ba basɛ. Le yɛ'ɛsa, sɛla n sɔi ti mam ka bɔta sakua yele la de la; sakua n ze wa a nini la ani la ŋwana nyalesi nyalesi ti a san ni bisɛ tɔ fu ti dabeem ni kɛ fu. La san dɛna la nyu'uŋɔ ti fu bisera nyɛta sakua, a nini la, ba ni yagera mɛ ana wuu sɔa la ti dabeem ni bɔna bini, bala ti mam ka nɔŋɛ sakua la.